एक छलनी माहीं कानून को मोटे कानून से अलग करने का काम छनने के द्वार होता है छलनी के छेद छोटे-छोटे होत हैं। इन छेदो का आकार किसी विशेष माप पर होत है। जो सिर्फ छोटे छोटे कानों को ही पार कर देते हैं। बड़े कान जो इन छेदों से नहीं गुजर पावत। छलनी के ऊपर ही रह जात हैं। जबकि छोटे कान आसानी से गुजर जात हैं। कानों का आकार जैसे मिश्रण: आटा, मिट्टी या कोई अन्य पाउडर, छलनी में डालो जात हैं। तो छोटे कान जो बहुत ही छोटे होत हैं। आसानी से छलनी से होकर नीचे गिर जात हैं। जबके बड़े कान छलनी के ऊपर रह जात हैं। क्योंकि वे छलनी से निकलकर नहीं जात हैं। छलनी का प्रयोग: यह प्रकऱण आटे में छोटे छोटे तत्व, जैसे घास, मिट्टी या कान आदि हटाने में या सूखे पदार्थों को अलग करने में काम आवत हैं। यह प्रकार की छलनी कानों को अलग करने में बहुत सहायता देते हैं।